Ny fanaovana saosy curry indray an, alaina ny vovoka curry, dia arotsaka anatin'ny <hesitation> crème fraiche izany hoe ronono matavy. Dia afangaro an, asiana sira sy dipoavatra kely dia tenehina ambony afo mba hatevintevina tsara ilay saosy. Rehefa matevina izy an, dia azo ampiasaina amin'izay na azo hohanina amin'izay.